Ny akoho dia azo heverina tsara ho karazam-borona. Tsy manidina izy marina izany fa izy de mahafeno ny fepetra rehetra maha vorona azy amin'ny firafitry ny vatany. Manana tongotra anakiroa izy, ny- manana elatra, ary ny vatany dia voarakotra volo. Toy ny vorona rehetra izy nade tsy afaka manidina ary, ary izy ihany koa a de manatody mikotrika toy ireny vorona ireny.